Megye dzi dɛ osiandɛ ebotum atow ndwom ara ayɛ panyin na mpo wɔ -wɔ wo mpanyinyɛ mu asan atoa do atow ndwom no ntsi. Mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ ndwomtownyi mbom ama minyin dɛnara a mpo a ndze no wɔ hɔ nkotsee dze mobotum na matow ndwom dabiara.